Pos el hazel pan en casa es una cosa mu agradabli i lo teniamus de hazel más. Alo primeru mercal una harina güena i alogu l'augua i la sal. Tamién es emportanti de miral la temperatura i el tiempu de ludiau. La breva es la pacencia assinque no t'aginis! Dexa que la massa ludi i se desenroi bien. I alogu al hornu qu'essu tamién es custión d'esprimental pa cogé-li el puntu!